نبي قوة خارقة اللي نجدر نشافي الناس، لأن هي خدمة إنسانية، وخدمة تخدم البشرية، يعني فيها فايدة للغير وخصوصا مع كثرة الأمراض في هدا العصر وفي هدا الزمن، ش- الأمراض لازم في المقابل يكون فيه شفاء.